راح نقول لك يا صاحبي إننا بنحب العمل إيكون بمجهود لكن ناخذ مقابل مادي عالي هذا نفضله، إنما نعمل عمل وناخد الراتب قليل ما بنفضله، نتعب شوي بالعمل وناخد هذ الراتب ونعمل بعد ذلك اللي ندخل نعمل بيه مشروع نستفيد بيه مع نفسنا، أما ثاني لا يا صاحبي.